Yɛwɔ nnomaa bebree ne wɔ ha sei. Yɛwɔ bi tesɛ apatuprɛ. Yɛwɔ bi tesɛ akyem. Yɛwɔ bi tesɛ kasanoma. Bi tesɛ aserewa. Bi tesɛ kwaakwaalobi Bi tesɛ kɔdeɛ Bi tesɛ akorɔma hwimhwim. Bi tesɛ <noise> pɛtɛ. Bi tesɛ anene. Bi nso tesɛ. nantwinomaa. Bi nso tesɛ akyemframa. Yɛwɔ anomaa bii nso tesɛ Ako. Yɛwɔ bi tesɛ ɔwam. Yɛwɔ bi tesɛ pɛtɛɛ Yɛwɔ bi tesɛ abuburo. Yɛwɔ bi nso tesɛ agyankuku. Yɛwɔ bi nso tesɛ birekuo. Yɛwɔ bi nso tesɛ agyegyemmerewa. Yɛwɔ bi nso tesɛ akokɔhwedeɛ. Yɛwɔ bi nso tesɛ aboko. Ne yɛwɔ bi nso tesɛ nsunomaa ne bɛ a bɛkeka ho bebree.